اكيد الفن يحسن من المجتمع اذا كان له رسالة واضحة ويكون يعني ذو مغزى وهدف هدف مثمر يعني وواضح لانه اهو اكثر شي يجذب الناس فلما نبث رسائل زينة فيه فبنكون نقدر نوصل لاكبر شريحة ممكن من المجتمع ونقدر نأثر عليهم بالطريقة المطلوبة